segja erfitt eða ómögulegt að rannsaka frekar nær tólf hundruð

samtals um þrjá milljarða króna í sanngirnisbætur bandaríska fjárfestingarfélagið partners segist vera tilbúið

setja allt að níu komma þrjá milljarða króna í niðurstaða samningaviðræðna ætti að liggja fyrrverandi lögmaður Donalds Trumps segir að Trump hafi fyrirskipað greiðslur til að þagga niður í tveimur konum sem sögðust hafa átt í ástarsambandi við hann Trump hafi óttast að þær gætu skaðað forsetaframboð sitt fjölmennar mótmælaaðgerðir hafa verið í Búdapest höfuðborg Ungverjalands eftir að ríkisstjórn

knúði í gegn umdeildar breytingar á vinnulöggjöf landsins fjölskylda á Djúpavogi ákvað að snúa hefðinni fyrir jóladagatal á hvolf og losa sig við hluti í desember krökkunum líður betur og heimilið getur aftur orðið griðarstaður segir móðirin

gott kvöld rannsókn á meðferð sem fólk sætti á opinberum vistheimilum er lokið segir forsætisráðherra nær tólf hundruð manns fengu um þrjá milljarða í bætur tengiliður vistheimila telur vistheimilamálin þessi mál hvers kyns ofbeldi rúmlega tólf hundruð sóttu um sanngirnisbætur vegna dvalar á vistheimilum og stofnunum og níutíu og fimm prósent þeirra fengu greiddar bætur fólki var ýmist hafnað vegna þess að það var á öðrum heimilum en falla undir lög um sanngirnisbætur eða þá að fólk var þar of stutt eða ekki hægt að staðfesta dvöl þess um það bil þrír milljarðar króna voru greiddir í sanngirnisbætur vegna það eiginlega stendur upp úr þetta er magnað fólk að þora að segja sína sögu þora að taka upp úr bakpokanum fá þennan stuðning segja sína sögu það er það er mikið skref miklu merkilegra en við höldum oft það eru flestir auðvitað í mjög erfiðri stöðu

mjög margir óttuðust fordæmingu samfélagsins það er mjög erfitt að stíga fram eftir þennan tíma að rifja upp hluti sem fólk

haga lífi sínu þannig að það þurfi ekki að hugsa um það aftur þau telja að vel hafi tekist til við greiðslu sanngirnisbóta og uppgjör við ofbeldi gegn börnum þótt svo að einhverjir hafi fallið á milli sem sé miður lög um sanngirnisbætur snúa að ákveðnum stofnunum og aðeins að þeim sem voru börn að aldri í skýrslu vistheimilanefndar um

Kópavogshælið var mælt með því að stjórnvöld ráðist í rannsókn á heimilum fyrir fullorðna dómsmálaráðherra og forsætisráðherra telja að erfitt eða ómögulegt verði að rannsaka vistunarmál frekar sérstaklega vistun á einkaheimilum nú verði að líta til framtíðar og tryggja réttindi þeirra sem dvelja á stofnunum við höfum tekið mörg og afar stór skref til að bæta stöðu þeirra sem þurfa til lengri eða skemmri tíma að dvelja fjarri sínum heimilum og

vandamönnum forsætisráðherra segir að það hafi verið mjög mikilvægt að gera upp starfsemi vistheimilanna í skýrslur Guðrúnar og Halldórs er bent á að í raun og veru sé tilgangur langanna sem settur var á sínum tíma

það sé í raun og veru alveg ný ákvörðun ef það eigi að fara að setja almenna löggjöf um

kæmi mér ekki á óvart

á vettvangi stjórnmálanna en eins og ég segi þessu verkefni er lokið Guðrún telur og umfjöllun um þau hafa haft mikil áhrif á viðbrögð samfélagsins við ofbeldi þetta er ákkurat það sem breytti samfélaginu kannski er þetta undanfarinn að því sem er að toppa allt í dag eins og metoo þannig að þetta er gríðarlega merkilegt verkefni í þessu uppgjöri bandaríska fjárfestingarfélagið

partners segist vera tilbúið að fjárfesta fyrir rúma níu milljarða að hámarki í flugfélaginu

fjárfestingin er háð ákveðnum skilyrðum þetta kemur fram í tilkynningu sem var birt á heimasíðu en viðræður félaganna hafa staðið yfir í rúman hálfan og hvort af henni verður er háð ýmsum skilyrðum meðal annars að hægt verði að ljúka áreiðanleikakönnun og ná samkomulagi við núverandi

hundrað og ellefu fastráðnum starfsmönnum var sagt upp störfum í gær og þá verða samningar við verktaka og tímabundna starfsmenn ekki framlengdir félagið ætlar einnig að losa sig við níu flugvélar og fækka áfangastöðum á næstu mánuðum hefur verið umsvifamikið á íslenskum

með rúmlega þrjátíu prósenta hlutdeild því óttast margir að þessi niðurskurður geti dregið úr komu erlendra ferðamanna hingað til lands ferðamálaráðherra telur þó of snemmt að spá samdrætti í greininni þetta er þetta er margt fólk sem er að missa vinnuna það er verið að fækka vélum

auðvitað hefur það áhrif á þá sem hingað koma en svo þarf líka að skoða hvað af þessu eru

ferðamenn sem

að koma hingað og stoppa skýrari mynd á það fjármálaráðherra tekur í sama streng og telur þetta eigi ekki eftir hafa neikvæð áhrif á þróun efnahagsmála á næstu misserum þetta er allt saman mjög kvikt og það er að birtast okkur núna

eitthvað veikari króna við höfum séð hana veikjast á undanförnum mánuðum og virðist vera auka eftirspurn í greininni hvernig þetta kallast á hvað við annað það er eitthvað sem verður bara að koma í ljós á næsta ári en ég kvíði ekki næsta ári alls ekki nei ég á ekki von á því að hagkerfið sé að fara í slíkan fasa fyrrverandi lögmaður Donalds Trumps segir að Trump hafi haft áhyggjur af því að sögur þeirra myndu skaða framboð hans fyrrverandi lögmaður Donalds Trumps var í fyrradag dæmdur í þriggja ára fangelsi fyrir fjármálamisferli meðal annars fyrir að hafa greitt fyrir þögn

sögðust hafa átt í ástarsambandi við Trump áður en hann varð forseti í einkaviðtali við í viðtali á Fox sjónvarpsstöðinni

sagði Trump að hann hefði aldrei

að brjóta lög og reglur að Cohen væri að reyna að koma honum í klandur

og fleiri mál hafa verið áfall og það sé verk að vinna að efla

Alþingis forseti Alþingis segir undanfarna daga ekki hafa verið þingfundum hefur verið frestað fram í janúar atkvæðagreiðslur settu svip sinn á þingfundi dagsins og síðdegis urðu tíu frumvörp að lögum má þar nefna fjáraukalög þessa árs fjármál stjórnmálasamtaka stuðning við útgáfu bóka

á íslensku landgræðslu og ný lög um aðstoðarmenn þingflokka og formanna stjórnmálasamtaka en það frumvarp var samþykkt með sextíu samhljóða atkvæðum samþykkt var að veita tuttugu og sex einstaklingum íslenskan ríkisborgararétt með fimmtíu og sex atkvæðum en fjórir sátu hjá

þingmenn Miðflokksins þeir Jón Þór Þorvaldsson Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorsteinn Sæmundsson og Sigríður á Andersen dómsmálaráðherra en málaflokkurinn heyrir undir hennar ráðuneyti þrátt fyrir að hafi sett svip sinn á þingstörfin undanfarið er þessi haustönn á þingi ein sú afkastamesta í sögu Alþingis undanfarnir dagar hafa ekki að öllu leyti verið einfaldir eða auðveldir hér á Alþingi engu að síður hefur þingið skilað góðu verki

í þingstörfunum undanfarnar vikur á þessum síðasta þingfundi á þessu ári flutti þingflokksformaður Samfylkingarinnar ávarp fyrir hönd þingmanna síðustu vikurnar hafa verið mörgum sem hér sitja erfiðar og öll höfum við haft áhyggjur af virðingu Alþingis Íslendinga og af dvínandi trausti til

Oddný sagði að ef ekki væri innbyrðis traust á Alþingi þá væri þess ekki að vænta að það væri utandyra mörg stór mál hafa sett svip sinn á þingið þótt þingfundum hafi verið frestað á réttum tíma samkvæmt starfsáætlun síðan koma auðvitað upp óþægileg mál og slæm mál fyrir þingið í lokin og

það hafði áhrif á andrúmsloftið hérna en skútan er á siglingu og við þurfum auðvitað bara að bretta upp ermar og halda áfram ég er nú búin að vera hér á þingi í ellefu ár og ég man hreinlega ekki til þess að við höfum lokið þingi á tilsettum tíma í starfsáætlun þannig að þetta er nýstárleg reynsla og Katrín segir

og fleiri mál óneitanlega hafa sett svip sinn á þingstörfin síðustu daga ég tel að þetta hafi auðvitað ekki haft góð áhrif á virðingu Alþingis þessi mál öllsömul og það er mikið verkefni því við höfum verið að sjá traust til Alþingis þokast uppá við á undanförnum misserum og ég vil

sjá þá þróun halda áfram þannig að það leggur okkur enn ríkari skyldur á herðar að standa vel að málum hér á Alþingi en þetta var auðvitað áfall fjölgun ferðamanna undanfarin ár hefur valdið álagi á innviði umhverfi og samfélag nú er unnið að því að meta þetta álag meðal annars með aðstoð sérfræðings frá Nýja Sjálandi ferðamála atvinnuvega og nýsköpunarráðuneyti og verkfræðistofan Efla hafa undanfarið ár unnið að matinu í fyrri hluta vinnunnar var greint hvaða mælikvarða ætti að nýta verkefnið var kynnt í Hörpu í morgun við erum að móta stjórntæki með sem á að nýtast í stefnumótun í ferðaþjónustu og til forgangsröðunar á verkefnum síðar meir til að við fáum betri skiling á því

að bregðast við hvaða hlutir séu komnir í það ástand að það þurfi þess og hvar hlutirnir eru í lagi slíkt mat hefur verið unnið á svæðum á Nýja Sjálandi þar sem ferðamönnum hefur fjölgað töluvert undanfarin ár þar hefur verið tekinn upp skattur á erlenda ferðamenn sem samsvarar um tvö þúsund og fimm hundruð íslenskum krónum

segir löndin eiga ýmislegt sameiginlegt þegar kemur að ferðaþjónustu þar sé þó kerfi um þjóðgarða þróaðra en hér á landi þar líkt og hér hefur verið gripið til átaks til að dreifa þúsundir Ungverja hafa mótmælt síðustu daga í Búdapest eftir að umdeildar breytingar á vinnulöggjöf landsins voru knúnar í gegn á ungverska þinginu átök brutust út í gærkvöld milli lögreglu og mótmælenda svona

leit miðborg Búdapest út í gærkvöld þar sem þúsundir komu út götur til að lýsa andúð sinni á því sem gagnrýnendur kalla

að starfmenn vinni allt að fjögur hundruð klukkutíma á ári í yfirvinnu óánægja mótmælenda snýr einnig að forsætisráðherranum Viktor Orban og stjórnarháttum hans þessi mótmæli hafa verið að malla ef svo má segja síðustu daga þingið samþykkti vinnulöggjöfina á miðvikudag við það tækifæri tjáði stjórnarandstaðan óánægju sína með frekar háværum hætti í þingsal þúsundir hafa síðan þá mætt í mótmælagöngur sú stærsta var í gærkvöld þar sem hörð átök brutust út og stóðu fram yfir miðnætti mótmælagöngur hafa einnig verið boðaðar í kvöld ekki hefur náðst samkomulag á loftslagsráðstefnunni í Póllandi um hvernig ríki heims ætla að bæta í á næstu tveimur árum til að tryggja að loftslagsmarkmið náist vísindamenn furða sig á því að Bandaríkin vinni gegn samkomulagi því það sé til mikils að vinna

í Póllandi átti að ljúka í dag en árangurinn lætur á sér standa og henni verður líklega framhaldið á morgun og sunnudag fögur fyrirheit voru gefin á ráðstefnunni í París fyrir þremur árum en nú er beðið eftir raunverulegum aðgerðum

pólsk ungmenni sendu þjóðarleiðtogum skýr skilaboð

heitins smáríki sem eiga mikið undir þegar kemur að loftslagsbreytingum og afleiðingum þeirra saka stærstu þar á meðal Bandaríkin um að standa í vegi fyrir samkomulagi vísindamenn segja það einkennilegt því þar eins og hjá öðrum ríkjum sé mikið í húfi forsætisráðherra Bretlands fengi tryggingu fyrir því að viðaukar verði gerðir við Brexit samninginn um útgöngu Breta úr e s b þarf á því að halda til að koma Brexit samningnum í gegnum breska þingið í janúar

vegar að leiðtogar Evrópusambandsins hafi opnað fyrir möguleikann á frekari viðræðum næstu daga fjölskylda á Djúpavogi ákvað að kaupa engin

á Djúpavogi býr sjö manna fjölskylda og elstu systkinin þrjú Vigdís Örn Þór og María voru að föndra fyrir jólin þegar við litum við í gær þá var kominn þrettánda desember farinn að minnka hratt í þetta sinn eru þau

í desember þá losum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

eins og hlutunum sem ég nota minnst og

skúffu ég var ekki alveg til í það fyrst Vigdís er elst og var ekki í vandræðum með að tína saman skammt dagsins herbergið hennar er allt annað en það var en ég átti rosalega mikið af dóti áður en ég byrjaði í en ég er búinn að finna það bara strax

vera að gefa hluti þá líður mér bara miklu betur heimilið á líka að vera

þar sem við getum leikið og litað og lesið og spjallað og spilað og bara

var ekki að geta gert þessa hluti því að ég var bara alltaf að tína eitthvað upp og taka til

Birgir og Garðar Atli hafa ekki fengið að safna og fyrir vikið leika þeir sér öðruvísi og betur við þurfum að spá í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

byrja upp á nýtt þá bera þau ábyrgðina og fara að meta hlutina allt öðruvísi og betur fyrir Frú Laufeyju við erum sjö slökkviliðsmenn og sjúkraflutningamenn sem skiptum

ég er komin með tuttugu mínútur hvenær er þetta krakkarnir á leikskólanum sælukoti í Reykjavík nutu jólastundar í dag sem flestum þætti eflaust hafa farið heldur óvenjulega af stað með jógaæfingum og framandi söngvum söngurinn var hins vegar fljótlega truflaður af óvæntum gesti og við tók hefðbundnari jólaskemmtun með dansi í kringum jólatré og

já já hvað var í honum það var bók

að plata þau eru búin að vera rosalega þæg

nei ég fékk kartöflu í skóinn settu kartöflu í skóinn hennar já

stóra kartöflu í skóinn hennar

tíu til fimmtán metrar á sekúndu á morgun og rigning með köflum eða skúrir einkum

á Norðurlandi hiti tveggja til sjö stig Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir

í handbolta hófust í dag Þórir Hergeirsson og norska kvennalandsliðið unnu Svíþjóð í leik um fimmta sætið Keflavík gat komist á topp úrvalsdeildar kvenna í körfubolta með sigri á Val hélt sigurgöngu sinni á h m í sundi

nær tólf hundruð fengu samtals um þrjá milljarða króna í sanngirnisbætur bandaríska fjárfestingarfélagið partners segist vera tilbúið að setja allt að níu komma þrjá milljarða króna í

niðurstaða samningaviðræðna ætti að liggja fyrir í byrjun

fyrrverandi lögmaður Donalds Trumps segir að Trump hafi fyrirskipað greiðslur til að þagga

niður í tveimur konum sem sögðust hafa átt í ástarsambandi við hann Trump hafi óttast að þær gætu skaðað forsetaframboð sitt fjölmennar mótmælaaðgerðir hafa verið í Búdapest höfuðborg Ungverjalands eftir að ríkisstjórn Viktors

knúði í gegn umdeildar breytingar á vinnulöggjöf landsins

sæl og njótið helgarinnar